Muidoki tegeväq mehilädse mett. Kuiki täämbädsel pääväl ommaq inemiseq veidükese isekaq ja võtvaq näilt sagõhõhe tuu mii ärq. A midä mehilädseq viil tegeväq? Nä lindasõq ringi ja veeväq häiermätolmu egäle poolõ.